Njongutima yéckma, yéckma mu lééni dorong, mu kottu-mham-gnoju-yéck-mhamburama-lhaa bhuumo ni, kuna mu yongutini siigane. Ni mu yongutini siigane dorong, wora mu fur ni; yowu yé yick mo ni dorong, a la buu ka lé kan kari yonguti ni njiigane jiiigane. Ghune na nfé ni dondugu dondugu nforoma mu féérine, di yaabé nkindama, isamti ikindama mu yongu ni, mu la fune dorong, yowu yé yick mo ni dorong, i la dimo keur kankar ma yick yéné a yongutini siigana, a yongutini njiigane jiiigane. Fu iwana i buufo.